Igburu effa îburu íbru íromine. ndem. ndeme ngu utu esene íshîme íromne ama. mme ayerk-ayerk ndem ndem mme inge irome nne ke amah. inshine îrome nne ke amah. onor abanghi uyeneme usshine îrome mma amah bange amah mmusu mma mme ishi effa igburu. effa îgburur ínep denne. ntack ashime e gam ogbuno ke nsort ayor. ashine ashime ke nkaní'ke ubara ajeni ouum mbang nne agumane ashi nbana ajeni ovaí ure. iku wor nsort mme ísu mma mme îrom nne bah. ushi eda dack bch iromi nne bah nku ke effia ite effa nchi mma anim nnineme mmusu mma effa iburu nna ke eshi-shí. írem igamne agbonor ke nsort dene. mmusu mmame, iremne mme nna mbang indem ukep ke oven inwe í́re